لو كان عندي الفرصة للسفر إلى الفضاء، هسافر على طول طبعا لأن السفر إلى الفضاء هيبقى تجربة جديدة تمامًا، وأنا بحب الاستكشاف والمغامرات. تخيل إنك تشوف الأرض من الفضاء! أظن إن إحساس انعدام الجاذبية هيكون مدهش. وكمان هقدر أعيش لحظات فريدة من نوعها